एबे घुमे जाए खुनिया पैसा कस्के साटके कहबाही जौत कहवा कहवा घुमे जाए खुनिय पैसा त साटे पर्साइ उअ जम्मा जनक थाहे बणइ । जस्ने दोसर देश जेबहु घुमे जौ हमरा उहे देसौ अनुसारक पैसा साटे पर्साइ नाही । एबे पहिल यागा ओथिया छानके नत काही देसौमा जाइ बणहु कहके । अ देसौमा जाइ बणहु उहे देसौक लागी हमरा पैसावा साटे पर्लाई नाही । जस्ने बेङ्कावमा जेबहु बेङ्कावमा जाके ओहवा एबे कागज ओगज लेखोसइ । <hesitation> उअ हमार पस्स्पोर्टवमा भिसा हेर्साइ बणइकी हैन बणइ उ देसौक भिसा कहके । हसे उअ हुन्का हेरके जम्मा ह बणइ कहाँके कहाँतइ कहाँके तही हसे पैसावा साटे पवेसइ नाही बेङ्कावमा । हसे हुन्क हमरा जाही देसौमा जाए लगइ बणहु उहे देसौक हसे पैसा देसइ साटके ओहवा बेङ्कावालिह ।